Oyi ro oma dɛmu han perosian sire boni han perosian sire boni twa mibin mu mi sa ano zonu mu mi sa mu mɛ mu'a benɛ mu we papani ba mu we papani wa abe lo hi mana jaro i mana a ma a <hesitation> perosunu mi o zu'an toro we toro dekurage'a um toro dekurage'a to ho pa'a nɛ lo mana na to mu lo to be lobuna han twa yan mibin lo hi mina a mi jamu be han we papaniro mu we mɛni ro oyi casi to doso a loro wa ma bun to mɛ se a'o dehan o yo o hine na mu su'ani abe yani aro tira mu hanuna ovɛ ji a ni debenu ma nɛ a doso a lero wa a to mu jira mi to mu jira mi le